Iyëkan mëlik këkoŋar ţí wul, këţúţës wul kabá këjeej uwora ucak yinkiri diba rukoon já bëţú unij kanijëna. Má uwora ucak iţúţës wul ambá këjeej ufab pundan wuŋ kabër ţí wul. Amënkër wul uwil wilan iţú ikaw këruna wil wilan wul bëliyëng tú iluŋ iduka yuŋ itíis yuŋ ipën kabá bá këruba biñi ufab pundan. Uwora wí ndëmb wí akak ţí bënjúŋar kënij wul kabá bëliyëng tú bá këruka loj. Kacukaţ kandeenk këciţí ţíka <hesitation> use kambaŋ pëpës uguk didúuţ kul pënan kuŋ bacumal ţí përika dee uguk. Pasëkiŋ mëmeeţ bá <hesitation> amëndoolan nëţ bakul ajëntu me use bëcuţ uguk kadoolink me kokapëni kabí juţ ţí dúuţ kací kayampal. Këcílës kul kapënan iwín kaloŋ kí mënir kapëni bá ţí kul këcilës mënir mënţ muŋ bëliyëng tú kabá bakëduka loj. Këkaka loj wul amënkëma iband diba meţú këduk ibaţ napúu. Pëţonarani <hesitation> pamayar bá ţí uguk aŋal këjúŋ wul ucí uwayal waŋ. Ţul ţí baloŋ doon bëjáka buyëlaţ bëjúŋar. Me mëmbí mënlip bá ampënan pëţonarani puŋ mënţú duŋ amëncul kacuţ uguk kuŋ mëmpënaŋ áa ní kandeeyí wul dikajá nin koolan. Má meeţ bá amjúŋand kacuţ kul wuŋ joon këñalan wul sëma kom uguk uko neţa júŋ.